ما بين مكتبه شخصيه فاها كل الكتب متاع العالم وما بين <hesitation> معرض فني شخصي يضم جميع اللوحات، أكيد باش نختار مكتبه، أنا إنسانه نحب نقرا ونحب الكتب، وما نفدش منهم، اللوحات كان تفرجت عليها خلاص، تتفد، يعني على الأكثر نص ساعه، على الأكثر ساعه وبعد تفدي منهم، أما الكتب على قد ما تقراهم ماتفديش.